<hesitation> التسامح والله التسامح ده شي مهم في حياتنا يعني من غيرو الحياه ما بتمشي ، فلازم الناس تتسامح وهو مهم شديد في الحياه عموما